विद्यालय मंजी धौसिया सी निपटन कु कुछ प्रभावी तरीका यू छन कि अपडा शिक्षक सी बात करनू, स्कूल का स्टाफ सी मदद मांगनी ज्यादा दिक्कत व्हाई त परिवार के बातोंनि और के भरोसमंद आदमी सी बात कन्न जु आपकी समस्या के समझी सकू और आपकी बात के समझी के आगे बताय सकू, और वे कु निवारण करी सकू।